Nôfy <hesitation> ahafahagna mandray décision sa hagnakôry? Samby am'le mahazatra azy ny ôlogno, misy izy magnambara hoe zao ny raha hiseho fa misy contraire-n'iny de ahafahanao mandanjalanja ndraiky mandiniky zany nôfy sy tsy voatery nôfy fa fa eritreritry hoe zahavana hoe raha raisika ato le décision na alefako ato de mba azahoanao décision tsara.